Avakado hi teisise le tui tak ania. <hesitation> Aseamdan pohi titang tang haonpokade. <hesitation> Aseamdan tlang puiteng kan soyenga. Pakatna atuan avakado hi atlang ngin la etea. <hesitation> Aseelina tui le pokane. Panina atuan avakado hi satve lahantelin. <hesitation> Ati tui le zuak sok, wane. <hesitation> Patomna atuan <hesitation> tanga hantain. <hesitation> Ati tui le pokane. Palina atuan avakado te artuite hantopolean. Atui le pokane. Pangana atuan avakado suba anteltehean. Ati tui le zualane. Pasarina atuan <hesitation> aiskrimvela avakado velanotelhean. Ati tui le zualane. Pakatna atuan. <hesitation>